कृत्रिम स्वीटनर के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी। इसके लाभों को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम रहती है, जो वजन घटाने में उपयोगी है। दांतों में सड़न का खतरा कम रहता है और इसमें कैलोरी भी कम रहती है, यही कारण है कि यह वजन घटाने में लाभकारी है। इसके नुकसान की बात करें तो यह मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकता है। पेट की समस्याएँ भी बढ़ सकती हैं, और कुछ शोध में यह भी पाया गया है कि इसमें कैंसर का खतरा हो सकता है।